هو صراحة حتى القصائد ممكن بس للاستخدام الشخصي والاستخدام في مواقف معينة، صراحة أنا عن نفسي ما أحس له أي فائدة إذا قصيدة ما بيستخدمونها في حياتهم. لا مالها فائدة.